Odu kûdi-ĩ muro lanuwo ôroze guda-ã du muro čunubu, muro aŋgaldo, anna četu yerčunno. Toi yiŋgaldu aŋgal hunã dunudo. Daiman gunna amma nerkaa čî. Môori hunã ha ôrozi gali kûdi-ĩ kînniĩ mau tersuwo, muro aũ môori-ĩ čuduroo ni hanayini, yoo anna ndû kora čûwo mannu hanayini, muro ôwonni amanno, aã to kuĩ muro yunu kûdi di amanno yugó čuo, aa anna giba-ã yuhado, kûdi kînniĩ mau tersuwo budi hanajini ni, aũ môori-ĩ čuduroo de halas budi čidaa ni yunu yohã gunna yunu čidawo gunna yohu čeni. Čidawo ñaa-ã keyini, čidawo ni horkusa huna yohi, čidawo ni yaabi hunã ko-ĩ gôrdi čî, to muro budi gali, gunna du muro amma nerkaa čî, aã anna giba-ã to koo čindi, anna mundu kûde yidadã mannu durtiĩ. Kûdi-ĩ aũ môori hunã gali yida ni, gali yidersî čûwo, budi gali tohi, muro hi ni budi ambayini, kûdi-ĩ muro yiga njûwo ôroze tawo gali, kûdi-ĩ, budi kûdi-ĩ yunu budi môhum čuo, aã, ôroze nua ni hiliyini, bûni-ĩ njuadi, četu njûkoo yunu daama gunna yohu njeni, anna giba-ã ŋgo to koo čuo uũ. Yunu amanno kûdi koo yugò čuo, a gali. Bôtu-ã mannu ôroze gala-ã turo, bôtu-ã yaabi-ĩ tawo yunu kagi čendîe gunna čuduroo čubi, yina ada kînni kînnie-ã, ôwonni muro kuuru-ã mannu čuduroo yusobú, muro ôwonni ôroze bôle-ã turo, oskoba yeĩ kĩnniĩ, amma bôtu-ã tersuwo, yaabi-ĩ du čûwo yunu budi yohi. Muro yaabi-ĩ čûwo ôwonni tûri ni bôli ni bôli, anna-ã četu yerčino yiŋgaldu bôtu-ã, bôto mundu bôtu yesku ni čî madu ni čî čuu ni či čoločolo ni čî.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 Yunu turo orro di dunuũ kohiadu njûwo hanayini, yoo duŋgu kînnimmi mau yaabi-ĩ tersuũ, muro duŋgu guda-ã koo gunú, čîidi muro kûdi-ĩ na koo gunú, muro aŋgala wudu, numa numoo mannu njîdi, amanno, amana to koo yidanú čuo. Uũ, ille tunuũ bes tam, muro mannu dige kolokolonîe hokndindi dige, gali gunú, uũ duŋgu-ã, amma četu, ndûkor mosoo mannu, yum turo neyindi, laînna muro aũ tûrtu čîidi aŋgala ammaa čidaá, budi amma ha to koo di čidaá, muro, muro aŋgala wudu, muro yiga turonnu ônuri-ĩ di turonnu bosîe barayini, ôrozi sôyoo gunnó yiŋgaldu, čaa teîe ni barayini, aũ, yunu kubogo zondu ôwonni, budi haraga hunu wudu dige, uũ de njubu mannu njubi duŋgu-ã, Yîdiĩ hanayunoo niĩ muro, muro tani kôi tani ŋali hunu. Hananirîe muro čîde yugó, ̧ormi-ĩ mannu aŋgal hunu kor yida, ho- hoŋgo hunã čuu ko hunã yidĩ, ormi-ĩ budi gali, muro mannu amma nekaa čî, amma ôrozi hunu, ôroze budi gala-ã turo gibii-ĩ, ormi-ĩ čîdu čubonnãá noo, husar hunã ha duna čubi. Ormo gali tawo, kôi muro tedĩ haki ai-ĩ mannu tedú, muro muro ormi-ĩ budi to koo di čunubu aŋgala mundu yidanú. Ormi-ĩ yunu gubugo hunã čîĩ gunnoó yunu gudi hanayunú, to kuĩ muro ormo tawo gali. Su yî nuũ ni bûroniĩ, buda naa ni bûroniĩ, lardu dogu ni ndedi, ormi-ĩ gagala nuã mundu aã, su kônuũ êriskeniĩ, êriski dogu ni ndedi, norko ni ndedi, guniĩ, yî tînne, maša ni guniĩ, yunu gunna yohu njeni, illi ni čubi, yoo tînne ni čubi, bugi-ĩ gunna ŋahila yewo ni čubi, čîidi muro illi čubi, ormi-ĩ busau hunã du toruwo, numa numa hunuo mannu kôi to zabtu tigiri čuo, de ormi-ĩ yuhati, kiši ayî hunã du čîi di yî werečunã tobusu buyunoo, yî to muro turonnu wereči čayi čuo, <noise> yoo yuzo ni čubonú, weru kunu čîdi čîidi, weru mannu dugusa ôguzuu kor godi, dumosuo ni de onou godi, amma tarsa-ã, tarsa-ã nii de kiyedi yî mannu to koo di čanú. Čîidi muro amba hunã duna buĩ bes, amba gudi yidanú. gunnoó yohu njenîe gunnoó gudi amba ndûu mannu yidanú. Čîidi horkusu koo budi yohi ormi-ĩ, ormi-ĩ yaabi numa ko-ĩ ̧hi tirfinuũ taĩ, tînne ni yeĩ, illi ni yeĩ, muro ônuri-ĩ tewo mannu ligi, arma guda-ã go čendu yudo yudopu čîtunoó ligi, uũ, ôwonni yunu turo turki čubîe ni gunú yunu bî abusčinîe ni gunú, de ndû mannu wûdur yidanú. Ônuri-ĩ dogu tedi, dogu tewo mannu ligi.